Botinine primero auxilio oyeporu jaeko oipota rupi yaja rupi, ñaia rupi oime yave maratu yaiko jaeñomai yarajata yaruatata kua eh mbae reta oata amovecepe maratu yaiko jaema yareko yave kua ipuereta kua yandembori